Pus kiau mas lajuts kji njiy mas lanaung y mole ni ni laiky kiua ripi me nda ma gat bu nkiep bijiy nda lakiji pagas nda mang nda mole nda ma gat nda pollo bijiy mu taue kun me tang nyutalung nda luep liek ripie kkiaun ya lkeje pero ya pagas ni nkuje nda cuando ma luat cajuai bejey lankeje ne nda mole kuando me bu nda nip lju lue nep sopa mu ndu muu kjuende nda latan beje nda lae y kiau be tue latan cara arros tuu be que se con mole nda lantan talun lae ljiu bejey ya tue nda mole ya bu ltan tue y kuje deru es jo ndu liik kajuai y kiaun kiua tamejen nda ki rancho nip lii na nep. Ne mas baju no ma xiau ru kijie nda mas paap kuent ne taun njus nep sopa pero nju pagas deru naun nip lii ripi.